Ko wiyeete jonde belde e duniyaaru. Kanjum woni a wodi ceede, e ñyamunda. A jodi jaam, a wodi jaam. A natata sha'anu yimɓe ɗuɗɗe. Lanyol maa e nanaai belɗum. So ni e heɓi mon, a heɓi jonde belde e duniyaaru.